Men cholg'u chalishni o'rganishni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki o'zim cholg'ularni chalishga judayam qiziqaman. Misol uchun, pianino chalolaman. <hesitation> Cholg'u chalish bu insonga o'zidan qoniqish hissiyotini beradi hamda zavqlanadi. Chalgan narsasini o'zi qulog'i bilan eshitib tursa, bundan zavqlanadi ham ruhan tetiklashadi.